Mya ɗya mə fi ɗaŋ daga ɓintli zuwa sutu so ngər shes mya ɗya mə fi ngər wonən tə ta yel ngər won ɗaŋ mə tu gaman ngai ba mya ɗya mə fi ngər won ɗaŋ daga ɓin tla zuwa sutes ngər won ɗaŋ mya yeli a dlak zaar sə ɗaŋ caa fi kə keni ma ɗya ma wultu a gip kə gon ngən won daŋ mə tu gaman a gon ɗaŋ ko ngən ya tum mya yel tas zaar sə daŋ caa ɗya tə so məm ngai dur ngə ringɗan won dəŋ mya fi tə zaar sə ba vu ngən nga yin ngərwon ɗaŋ a caa rashi vu-ngənes ba myan a mɓin tə ngaa ngə zaarəŋ to zaar sə caa ɗya tə yeli myan ngər won dən mya fi inta a lərdi ɗan ba mya tu vu ngən to zaar səŋ yan nə zaar sə To a gip kə yanayi ringən ka ɗya ka wultu gon ca su ngə casu ngən wa ammma yanayi ɓital ngən yanayi ya wos yi mari choŋ ta a yi sən don myan mya yeli vi ngənen tə ngaa nga naŋ nə dur ngə cik choŋ ngən ca yi səŋ ɗan ra ngə zaar sən ɗan mi cim shi ba mi tə vu ngən tə ngaa ngə naŋ nə dur ngdd ngər won a ca ci ngən yan nə vungə n ba mi tə vungədn tə gondəŋ duk ngər won ɗaŋ ya ngai yes zaar sə caa su mə ndai tas mari mari ba mi tə vu ngd wa ɗya vərəm pol ngən raŋ, ngər won ɗaŋ a caa mə wutu wurɓa wa ɗya vərəm pol ngən raŋ ngər won ɗaŋ a caa mə wutu wurɓa wa ɗya kə pan zaar a yir wurɓa amma tsən ngən wos tun ɗan ba ka ɗya ka nda kuci a tu gama byalt-nyalt tləŋ kuci wa ki tə dəl kə kuciŋ. In yan tu wurba dƴa vcər mbuar ngən rah, yan mya tsən mə paŋ məŋ varaŋ sə wom səmi tu zaar a yir wurɓa kya nda gip kə rah wos vu ngən won ɗan a yir wo ti mbital ma ti tu wurɓa ginəŋ amma mya ni zaar sə wom myani mya ɗya məpaŋ mə yeltu wurɓa wo ɗya vər ngə mbutar ngən rah kya tu wurɓan, kə nai nə kus kə zaar eh vi choŋ wultu wurɓa ɓa nə ngən mɓu niŋ idan kya mbital tu wurɓa nə ngən mbuni eh a ləbi To myan mi ɗib, wurɓai ti yi gon ngəne shi tə mbani ɓi, ai wurɓai ba a dya diɓ gon ngə nin nən yan nə wurɓa ma ɗu ti ui tu wurɓa tə ya mbu tar rah ai mayitu fud ƙən amma duk ngər won ɗan kye tu gama kaɗa a ga tu wurɓa ngənta wo mbutar nga rah mə nən, choŋ yan ci nə mur gə ko ngəshi gyo a gip kə ri ngən wom ka tlə tə wur ɓa yawon ka tlə tə wur ɓa yawon ka ɗya ka tutə namɓon mya dya mə pan, yawon kafin tə mbawalan ngər won di tu mə ta ya cini mər səmma ngən cingən vin amma ɗaŋni caa mɓi zaari mə tləri nə wurɓa. ma yi səngəi in ƙya pan, kə yeli mən varan, ses ni inta a caa zaar a yir wurɓa ca ringən ta mur ngə paŋ ngən wose. kya yel zaar caa ringən tə mur gə pan ngən wos tə fu gə tu wurɓai ɗan a yiri baci tə wusən ngən rahn yan ci tə wuseŋ ngən rahn yan ci yi tu rah tə go nən ba ngər won wo taɓs mbigon tu wai caa lya təŋ.